Ohatra hoe zaho hagnano saoaba: hagnano saoaba za de: mila zaho akondro, mila zaho kazaha, mia zaho anamalao, mila zaho sakaitany, mila zaho tongolo, de amin'ny alalan'iny no hikarakarako ananjy an, de ampalemeko ny kazaha sy le akondro an, de avekeo am'zegny izy an sôteko amle anamalao sy le tongolo miaraka amin'ny sakay tany.